Aku hakpa tukui a to poata bakte kangi bte lolso ngi baka tela na- bte- lana bte lan bong hamanasna. kutsi hamanasina kumua ta makum ko sho wa. Bte kangi bte kangi bte kangi te hasur ngi,"murkohiong. alu ka hala tnemuku ta marro ko mar na tubtu puts wuku i han tar."Bakte kangi bte kangi bte kangi poata ngaghan toa. Ku tsi haka pis ni kuko sho tra makum tu ka waku kbe muatan. ku solon sasala homin we mi toa mtokar ela hamanasma la hamansa nma bte lanma ha stop hamansna,"ale lan mime"kokatsin langi han. kue masal lolsenigi ta mtokar kokosa wa. na noni,"i <hesitation> la tanma,"naku,"eh ko niga hakpa sigle,"ko nig hakpa sigle. Kona kosa hamansa nigi,"ela hakpa sigli han,"a tapla tu kagno mriku emoa tan. i kaka tan bte shori. kba ku- ku a toa ku traha mtokar e sila. e tegtegle silami hapla. Ku niga hakpa tan an tubtu menga gusna bong. a panna bong intoa tna tubtu miku. Masla ero kukun toa. kona tuku tna nigi ba masla te tsineri,"i mama. le sila mime?". naku,"i oka. akue niga ki megma a tua mtokar. tua teg tegle ela kinma bte hastop ne bte kosa kingi